Ko neva'aso veva'aso china, neva'aso tilu ko, nduui kuu kaja-iniso xi ɨ́ɨ́n-i <hesitation> ɨ́ɨ́n-i ndee ve'eso, ɨ́ɨ́n-i <hesitation> tilu naá, kilendói ve'eso te nduui ku kaja-iniso ye ye kundekasoi